Bank te'e tampa pundade sohan kupang wo tampa puwawo lasen kupang ore kite si kupang ne re kulewi resoh sulalo manen alenen rekule wi reso su lamari tando ores ne ti'i rakel le to pundan desohan kupang to aren ne bank suapa-wusuapa one bank baya sua noa wanoa to i jika one bank bank te'e one arenne bri ore arene bsg one arenne bni one ane aren neren manadiri wo talos rakel bank to one su negara kite baya suwan wan kite kite oras ne ti'i pakayu maku sesika-singka tuang ara sua'ne ore kite one kupang rekule wi reso kite suwalei kite sep sene one tomananako suapa-wo suapa one Tando ore resu kite su bank tiara one to manako kandole ore one tomanakou su bank te'e men aosan ni nagara kite jadi ore kite mundeso kupang su bank ma aman kupang kite muaheren ore kite talose perlu kupang sea'ne mambulas su bank